Mi wiyan mo min on waine kaza mi nodduki mi noddumaa mi heɓaaki ma mi tawi ma babal ma jei nyamuki jei kaza kaza miɗon renu ma haa ton